Wakunda sufuria yako vitana, ukaginda wagea mazi yakoo, wabadika chai. Ukaginda kubandika chai wadoa mdalasini <noise> wadoa pilipili manga, wadoa iliki haya wahondaa, ukaginda kuhonda tayari waibadik waba wagea kidazi koikoi eda mathi ya chai. Urawira sikoikoi mathi ya chai wadoa <hesitation> nanihii hioo tangawizi pia kama waikundaa wagea kidogo, kaminda kugea tayari chai yaseuka, ikabinda kuseuka chai wadewa kichujio wachuja chai yakoo wagea mwinchupa. Ukabinda kugea mwichupa kwandaa kavikombe vyako, basi wagea chai yakoo ukaa mwanywa.